Ny <hesitation> ataony ours alongany zany mba avelognanjy agnaty hasiaka an: i volovolony igny, volovolony maro by igny igny alongany zany efa <hesitation> ampy hiarovany amina hatsiaka akagny, de akeo koà rehefa mafana andro an de mandeha mivoaka izy de mihinana zegny raha hitany akagny de romotiny aby sy de rehefa mangatsiaka igny aminjegny de tsy mivoaka andragnony izy fa de mifehy akao de zegny hanina laniny na taviny azony tamin'ny andro mafana igny de zegny fogna.